أحدث مغامرة عملتها هي إني سافرت لدولة أخرى باش نخطبو لخويا، سافرت للجزائر أنا مع عائلتي، لي هي تجربة جديدة تمامًا بالنسبة لي. ما كنتش مسافرة قبل ومخرجتش من تونس قبل، المنهك فيها إني أنا بعيدة على صغاري منيش معاهم والممتع أكثر كان إنو معي خبزات وصنعتها أنا بايدياوالي هي ما فزتش. الحمد لله يعني كانت اختبار وتجربة.